Sarana akko meloq kiq mannasu manuq yero manuq e sebelunna le nasu <noise> harus i manuq-manuq pura le gereq <noise> nappa matu ero manuq ko pura igereq ri cabuq-cabuqni bulu-bulunna nappa le patamai akko oringnge ero matu oringnge yalengngi wai nappa le pella i akko yaseq na komporoq e nappa ipatamani manuq e lettuq marang yenaro matu manuq e ko maranni le pesau ni yalleni pole panguttu e yareggi oringnge <noise> nappa le polo-polo <noise> pura ero <hesitation> nasu manuq cellaq ni selesai ni weddinni leanre matuq.